Ora maronga toma bahasa tidore. rimoi ora mahram, malofo ora safar, range ora maulud, raha ora tangseh, ramtoha ora maulud kici, rora ora tangseh kici, tomdi ora rajab, tufkange ora syaban, sio ora malan, nyagi moi ora syawal. Nyagi rimoi se rimoi ora syahdati, nyaboi se malofo ora haji.